खोलने के लिए बहुत सारे डिजाइन बनाई जाएँ जब चाबी और टाला का एक दूसरा में डालेओ जाएँ चाबी का टाला में तो वो अंदर की छोटी-छोटी कील न वो डिस्क एक दूसरा से मेल खाएँ। जब पीन का उपर उचाई पर होई तो सभी चाबी लगाऊन पर वही जगापर टालो जहाँ खुलाज वो टालो खुली जाएँ तो अब टाली का टाला में लगाओ तो वो की लॉक मेजीक वाला टाला भी रहें जो अंदर से हीली जाएँ। और खुली जाएँ जिससे टाला खुली जाएँ अगर गलत चाबी लगाओ तो पीन सहीत से सेट नहीं लगनो पड़ाज और टाला चाबी से खुली जाएँ।